Kap yë chyëpë ko'o tëjk myak awat'sëp jue yë jawi'in muk axtap mëwat's jadunt's ku t'sidëp yë awat's ma tëkëka jadun myaj pi'ik wëdytëp y të najk dun tëj yak awat'snë.